أكيد، الشعر له علاجة بالعصر الحديث، لأنه يعبر عن المشاعر، والأفكار اللي نشوفها كل يوم، الشعراء يكتبون عن كل شيء من الحب، للتحديات، للصراعات، للنزاعات، للنصر، للهزيمة، وفيه دائمًا مساحة للتعبير، والشعر يظل جزء من ثجافتنا المجتمعية.